Paia toim nemam nao ari bobobon na kemam na me pa ara tete noma nao kemam suame po kanu, ka vatana o strin vata na o strin ka ras ma viso povono ka bete noma bete nomma nao ene vito simeon iso noma nao kene mado ei po strin to ya sasa na taim nene kes tanu tevoa navi na iana buanavi ras ka ras, kene mi tata pip o strin. Taim nene raskaras kene tsoe kai pior sua abe kara tao okanu tse kim tave nao, taba viabau vi to rasras ra rara, tevoa vine nem nao, nao ko ras anam voni en tor kore tabin ma soroke voni sasanan, sasama ka tsiono rabakora tevoanavi nemam ras, ras, ras ka ras, ras taim nene vets a tes, to atsot na omio komana imbi pene, tsoe kai peor, "ei" kain tabai vaivi to atats voa nama veni, taim buanavi nene anabu ka ke kurut enu postrin. ttoim nemam rusma kene tao suturam ka kes saka gusa nao, ka vets pa big bukuru rakasa ko toim nemam ras ab abe taim nemam rasma, buko tsiniv rakas to rasma, taim nemam rasras noma noma ras abe amam taunimo ti to ras abe nemam tana po big. Hurit rakaso ka ras abe taim nemam ras nao vasana po naono ko pats bete geve na ko sana ene en gena ap bete gene ena tevoanaa ne mom va ove anaba, kor koma ka op ta tanubunubu ne toe kau pior bom a mutsmuts tomubunub tsara mutsmuts, tamubunubu mutsmuts korame terame tevoa nemam mutsmuts mutsmuts pa eseve, varora noma nabana, to noma ka deva sok ta ko kav tank. Meo taim nemam tenoma en toro nemam vatsoe vakavoem mono kamvui tsemam nao pa garas gaga ras nomano ka vets aseme pa kaovo vonom to anana anan naana kemam va kau pipi, vana vano vana vana buar po pokat, kava kakao pipi toim buanavi nor pe op upas korain po big vonom nemam rasabe ka taim nemam viso, ka tsoe keame po ubam visem, ka ma esve kara mutsmuts ari tauravina to potsinivi, sua vot sasa mema, noma vatana nabana, noma ta vasok ta dede nas ka am kora betere panemam vuts pa bon Kain taba viavi to atats voane maveni. Taim buanavi nene anabu ka inu koruts ei po string taim nemama rasma tau suturam. Ka kes saka gusanu ka opoi pa big bakuru rakasa. Taim nemam ras abe. Taim nemam ras ma. Boko tsinini nemam rasima ras-ras noma, ro noma ras abe. Emam a taunima ti to ras abe. Tana po big urits rakasa ka ras ambe. Ras, taim nemam vasana po na ono. Kopats bete gevena. Sana ena engena ko aff bete gevena. Tevoanasveni nan ove anabava. Kor noma ka op. Baim amutsmuts tanubunubu tsara mutsmuts tsun ma pata nubunubu ka mutsmuts korame. Mutsmuts noma pa eseve. Tenenemam varara. Kanaba noma ka devasok taa. Kokav tank. mio taim nemam tenom en toro. Nemam ya tsoe vakavoeme vono kan jui vakav vori tsemam nauo en toro. Garas asema pa big kao vono to anana. Ananao na. Vakakau pip vanavana po pokat. Kavakakao pip taim buanavi nehe op korai pa big vonon to abei nemam ras abe. Taim nemam veso, ka tsoe keme po huba. Iso nem kaop ma eseve kara motsmots. Taim ne mam motsmots. Ari tauravena tao tsinivi. Sua vots sosame ma noma vanata anabaha tava sok ta kade ka nas an kora vabe beter panemam votsma pa bon.